Oyeapo vaera pizza kua jae ko oyeapota kuape opaete mbae se puereta anoitaretava jokuareta ndieko esa ngara vi se puere inukoti ave supe jare aiki supe esa ayaepota opaete kuape anoinoiva rtea ndieko ayapota kua tembiu rou vaera